Baada yo humula marimo yaane, yo kutwa nzima, kawaida neende humuluka, ivaluke, nalile kakuluka ntwale ntitete, njovuusika ja nasaka janagaa kutifijishe koora, tivii, nije mpate viiji vyaboha vyahola, kwa kila siku.